اه <noise> إذا كان عندي خيار بين، الإستزادة في الوقت، أو في المال، كنت راح أفضل الإستزادة في الوقت. <noise> السبب إن الوقت، هو الشيء اللي ما نجدر نرجعه إذا فات. <noise> ووجود وقت <noise> أكثر يعني أقدر أستمتع بحياتي <noise> بشكل أكبر، وأحقق أهدافي، <noise> واقضي وقت أطول مع العائلة، والأصدقاء. أما المال مع أنه مهم، لكن تقدر تكسبه، <noise> بشكل تدريجي، إذا كان عندك وقت كافي. لكن الوقت ما يرجع، فالوقت أغلى <hesitation> من المال في نظري.